Wakkati to lesdi Australia kam ɗum waylo higaa pelle marɗe ñiɓɓe ndam leɗɗe e huuɗoji yaago pelle ɗe mara leɗɗe ɗon ma ɓe woodi babalji babalji to to to wakkati man woni deydey.